Ave, alamental-si i arrepelal-si es parti natural dela via, no es? I es corrienti que las pressonas s'arrepelin de decisionis o cosas qu'aigan hechu patrás. Assín i tó, es possibli de vivil con una mentalidá positiva i deprendel delos marrus, antigual de dexal-si consumil polos arrepentimientus. La custión es central-si nel presenti i el huturu, i no dexal-si entallal del passau.